Ka rëndësi me pasë një grup miqsh të ndryshëm sepse na pasuron kuptimin për botën, duke na ekspozuar ndaj perspektivave dhe kulturave të ndryshme. Kjo ndihmon në zhvillimin e empatisë dhe tolerancës ndaj dallimeve.